هي أنه نكون صادقة مع روحي وأنه ما نكذبش على روحي هي حاجة ياسير مهمة وتجيب لك هاكه الهدوء النفسي ااا تبقتها في حياتي بأنه تعرفت على روحي أكثر وليت نعرف شنية اللي يساعدني وشنية اللي ما يساعدنيش وليت نختار أنا المشاكل المتاعي شنية اللي نحط فيها إفور وشنية اللي ما نحطش فيها إفور ووليت نتعامل مع الضغوطات خير.